طبعًا إذا كان بإمكاني إني أغير شيء واحد في ماضي، بختار إني أكون أكثر انفتاحًا على الفرص ،والتجارب الجديدة ، في بعض الأوقات كنت يعني متخوف ،ومتردد في إني أخوض مغامرات جديدة ،أو تجربة أشياء مختلفة بأعتقد إني إذا كنت أكثر جرأة في إتخاذ القرارات وضعي الحين كان راح يكون مرة أفضل.